Miya-school fuo menaraku meisaku menayawe mewoafuo menadayawena uda niwenomama iguo mime mowome iguo ro and <hesitation> amiovaseyero navamovecoeo uwe kua <hesitation> ebehina mjuatie aniwina <hesitation> majustie ewoya omamaworigaore <hesitation> iguo norere mavamibukuavayau ero <hesitation> moweoghomama mowoniebtia amihirere aniwena mavoun <hesitation> niwena raremomekana arega rerehina <hesitation> aniwina mowa ona meawowie mewowe mota eromi yawe <hesitation> Mewomaya ominava wemeya <hesitation> ehonimerona abu asisa me woaniwena because abi meya woamama oaze menaseawe vonabubua iriameya we <hesitation> aniwena mevona nmea <hesitation> mama wenagagir dive so that avonibu bu evoni bu bu sera abduawevo mehimeha memigani hemivoeki hemina amena obao mamawe evo humewe nogi gedigina memama ahimero meahimikake miahiabayavaga amehirerere miveseya gehirerere o ta anigemayana so that erhimiwoa bi kon rere miwoahiagemena haruha <hesitation> animevoiame namaria vowromi ku ma imamaria so that meya <hesitation> womi hinerna omaowemi kake ohiafugenau amekakenahu ivaoge iyema nowea meaunana amikake <hesitation> mayamigho lodana meyagehi mayedalemi voki meva meramenadu titavwa moodike dodam win winna menawoameta <hesitation> mewealdi otanimetana eroamiyase.